<noise> o onni yi miniyan a o wa'a benɛ lo mu ɲu'in <hesitation> mɛ se a o tawɛ a o ɛ mu ɲuna <hesitation> abe mu yi fato mu ɲu'in tomu vo a ubiyɛn tomu mɛ fanmu'an ma uwe um mu tuwa ɲan mibin <hesitation> o yi mina ɲu do'onu be be curulu tawɛ a le ɓa sura um a wee a leramu ɓa sura yirawe a o yi samu besosi a mu wesin matete